که چیري د تخت په اړه فکر وکړم نو زیات شمير ټلویزوني سیریالونه مي ذهن ته راځي، ځکه چې تخت ما یوازي په ټلویزیون کي لیدلی دی. بل می ذهن ته د تختی جمشید کلیمه راځي. د تخت جمشید په اړ زه چنداني معلومات نه لرم خو دا مي په افغانستان کې د پخوانیو خلګو او خپل استادانو څخه ډېر اوریدلی دی. تخت داسي څه دی چي پاچاهان یې کاروي او په اوس وخت کي چنداني نه کاریږي.